Raha handeha hizaha tany agny France aho manokagna dia ny raha hoentiko agnatin'ny valiziko dia akanjo manifinify, akanjo <hesitation> bitabitaka mi zany e. Dia mitondra aho a <hesitation> appareil a fangalagna sary a mba hangalangalagna sary eny. Dia zay ny zavatra azoko hoentina.